Tëtäguasu Canadape jokope jaereta ministroreta oesauka yave ikorepoti mboviko oi estadope yave jaereta oiporutako piru ipiau jaeramiñovi omboetereta jokuae tairusureta omano guerra mundiales pevae kuae tairusuretako mokoiño oyeapo pañandpomopeti araamape jarevi guinoireta festival de rodeo kua oyeporeta calgary arbertape pañandepo ara opaete iviakurape jaeramiñovi tetara reta oyomboatiyave opoko joureta jokuae <hesitation> restin jei supevaeretape tembiu jaeko guinoi pavo jarevi joureta <hesitation> salsa de arandano jare adereso ndie <noise>